Bangladesh ndia ana kanu sejarah yang manalu no susah mulai neme ana da'di bagian nai peradaban kuno kemudian ana hapu kemerdekaan nai kekaiseran inggris dan ana hapu seluk nai merdeka seluk nai teuk me teu sehu pitu ka terus ana hapu nai peradaban kuno klasik.